തോഅസ്തേര്, ബ്രേഅദ്, ബുച്ച, ബേതേ ആഹരനു കരിയനന്ഛിതന ഓന്ജി ഉപകരന അദന। ഉന്ദു ഏലേക്ത്രിക് തന്ത്രദ മൂലക ശാകനു ഉത്പദിസദു, ബ്രേഅദ്ദ മേഇല്മൈനു കന്ദു, ബുച്ച, കരിയുഅന്ഛ മല്പുന്ദു। തോഅസ്തേര് അനു ബലസാദു, ബ്രേഅദ്ദുനു ക്രിപ്സിഅദു, സുലബ രീതിദു തയരി സവലി। ഇന്ഛ മല്പുന ഇദ്ദു, ബോല്പുദമ്, ഥിന്ദി, പുരക വദിപോലു। കേല ഓന്ജി തോഅസ്തേരു ബേതേ ആഹര വസ്തുഗുലുഗുല ഉപയുപ്ത വദുദു।